ع فكرة قلة النوم بالليل هتضر جدا بصحتك. حاولي تهتمي اكتر بموضوع النوم بالليل، يعني ممكن مثلا متناميش ف النهار بحيث انك تيعرفي اتنامي بالليل. ابعدي عن أي عادات سيئة ممكن تكوني بتشربي شاي كاتير او أي مواد فيها كافيين زي القهوة والحاجات داي. حاولي تبعدي عنها قدر الامكان. متشربيهاش ع الاجل بالليل عان تيعيرفي اتناماي. <hesitation> منكن برضو ايييه اتهيئي الاوضة ابتاعتك للنوم خليها ضلمة طول الوكت، ايييه اكديه يعناي.